أول ذكرى لي في مرحلة الطفولة ربما كانت ذكرى ختاني فذلك اليوم كنت أتذكر أنني أخذوني إلى الطبيب و أنا صغير و كنت غير خائف لأنني لم أعرف بالوجع الذي سوف يصيبني فأحضرولي الحلوى و ألبسوني لباس جميل و أخذوني إلى ذلك الطبيب و أتذكر ان زوجة ذلك الطبيب هي من تكفلت بالقبض على يدي و تمت عملية الختان بعدها بكيت كثيرا لكن أعطوني الحلوى و أعطوني النقود فأسكتوني و كل شيء حدث على ما يرام.